Mety azo lazay hoe mitombo avao ny maha fehy tanteraky ny kolotsay hafa, kanefany e misy fetrany io raha io, satria manino? Misy ny sakan'ny fiteny, ny fomba fiteny ary ny zavatry efa niainan'ny tsirairay. Na dia zany aza azo atao ny mivelatsy sy ny mifanaja amin'ny fahafantarana ankapobeny ny hafa.